Nugot lo winda tadere wala bitu goku wani laa bidi di yaw yaw gotati, aran uechan indama ko, ko denden so winda ato ojangi, denden so winda dume ojangi, denden so winda kukal ngal, oda bitit tama no medi hu gonan duma agal na, no medi hu gonan duma agal na, so wechad do na ko hui, na ko ow ato huwa na kompan yaw manbo.